Binafsi yaani nini nenda sana lusika kiswairi. Kwasabab kingereza <noise> kwasababu kee ndri muntu mulume jii kwatite baadhi ya nchi doma ndri no sakira mpesa, kwatite mazingira yingi yoo sakira mpera, sio lazima hapahapa mpesa ni hohosi vii kokosi vii kwe kusakirwa halafu. Binafsi yaane nini vee no sea jiiyo, lugha ya kiswain na ya kingereza kwatite sehemu jingi siuriweza lusika kiilangi tuuku au lugha yoyosi, ko walusikire vii lugha yiingi si muri kiiterwa tuku, kuva muri moo gonganisha lugha. Kwamfano tuseirye mfano muntu mwe ikala arusha. Alusike kiswairi chaboha vii maa adome nooko usandave anolusika kisandaye si vari kiiterwa tuku lugha kuva viri ja jo gongana uu wingi lusika ari jei wingi jei, kwatite vintu vyamina sana ila lugha jaane ni iviri vii lakini kiilangi si saana tuku lakini lugha yaane ni kiswairi na kingereza nenda luusika vyaboha kwasababu ve nija mdudi shule jingi nasoma na vaandika bila luusika kingereza siuriweza luusika da na mwarimu tuuku, na lomba vii da ruhusa yo dooma no kooja kura choowi, si uriweza loomba ruhusa bila luusika vyaboha ko iji changamoto nini najishana ko nini ni kingereza vii ntumia.